Izy ka <hesitation> hipita ranomasigna maventy zaho <hesitation> hitôndra <hesitation> sambolay zah zy reriky, de misy raha maromaro zany atokogny homagniko, mila miagnatra milomagno manko zah sabeky hilentika ôhatra, mila miagnatra ihagny koa zah mitôndra agn'le sambo na lakagna zegny, avy akeo koa oh mila mitôndra hagnina sy ny tariny atao provision.